ترى والله وايد سهل أنك بتجيب الجدر تملاه مويه وتحطلها ملح وتخليها على الغاز لين المويه تغلي بتطلع فيها البيظات بتترك البيظ لين شي خمس لعشر دقايق أنت جديش تحب البيظ مستوي وخلاص أستوى البيظ وبألف هنا.